لو نقدر نتخلص من مشكلة عالمية واحدة نختار الفقر، الفقر هو السبب الرئيسي وراء كثير من المشاكل مثل: الجوع، قلة التعليم، والصراعات، لو تم القضاء عليه ممكن يتحسن مستوى حياة الناس في كل مكان، وتتوفر الفرص للجميع، باش يعيشوا بكرامة، لو الناس كلهم عندهم فرص متساوية، تكون الحياة أفضل.